Kamia tua katun e ranga mioku ktomna parpara pota. pota tu terko waku katu tra riku borte tsinera kua katun kopan. akua hipsi. Kba ba katun rke te ranga menuku bante tsinna alua katun a niga. a kate katsin tatie gakua lu a poate te kto kte rumna rebna niomi ale mas tag taguhu re mana yen na pota te hate meru katun aluka hatubtu taka ta yomi. mne- mne long longlo rien. okei shu marken ranga te kaka men mulu lue raranga hanigantoa mnu lue kamen num bakue nigna. leka menma temar hak hakats wonmulu ale hak hakats haniga num ktomna kue trenigi temar herko won mulu alu mne tati tahul era ha so lua katun a niga. noni te mas kute mna lu te pan malu. so non hamansa kate kantoani bakuguku parpara pota te katsin teka meru hitots tsu kukubei u hakats ke hatubutu ta niomi hna a han. Emua. mne sil sile mua marro tum alimue na tubtu mu tra niomi, ktomeren ti mar hatots miaku. Tra mamana pota te kte malua niomi tamulu nonti mar hatots miaku so i romana kue kuienga nonia tukui tru hitots. kubei katun u hitul gmo me ra masla yen ktomna pota tu kawaku pota tu tubtu wuku pota tu kti yakua mar kto rke bakute sbe hamne nge manna. Nonte la hamanasni niaku nona tukui te kui enuguku tra hitots kemar taghu miyen a katun i hana han. ke taguhu miyen u tamaren tsinaren nake mar longoliyen aman tukui. Kamna toa katu triku a pota te hapilpili hoboti negaga tukui mamanake hasisina nu katun hobto i hana lme e kameru pannu ni sasala te ha pilpili megaga man tukui, noniu hihatots tu luiku <hesitation> Erehene hatu kapi tunne gaga a rarha. Nona <hesitation> katu triku bakute hatagla puts hamanse gen <hesitation> i hana han tru katun. nonti mar hatots miaku. Ko sbe tspne naga ani sasala pan ekasni tanen te mar kuin mulu rke. Alu mne yantue hapena num trese nese nese mua age mas kto hobte naga tukui bagate ha pilpili hobto negen nonte tsine maluaman tukui ena kapna. nonte tsis memalu <hesitation> tukui e hasisina bagate kui lole naga tana ka- ktomna pota te <hesitation> tahul emalua tuakua tama tsa tua kawu ale ha senma te pili pisi memalua tukui ba tanta te muana eha tubutnu niomi. hatubtna rarha i <hesitation> i hana han. Nonia <hesitation> kate hatagala hamnsen gukui niaku tru hitots nu kukubei. mne ha tag tagorin emua manka mamana tukui rke <hesitation> gaman tukui psa aga hobto keha pilpili niyen. nonu mar skul tu pan maku bakute haka segen tra <hesitation> bakte hatakui segen timar mar ranga miaku na ti mar hatots miaku naku sbe hamne nige manna E kamna pan panna <hesitation> ni nigi tanen nona ka te sasalan toa menguku mamana pota. te <hesitation> katsin tubtu twu hakats u womi tar emua a bakur e kui putsin tinna tra pota ti haliaku nonu ranga rke. Na solna ku tumnu lu marken maska rke ku bara mne sbe laha sengi ta niniga tra puta rek. Kue tre naga <hesitation> te kto homiru taru katun temar rantga woren temar ka woren bakte kaka menugu harangta u katun rke kameru has hasongo ke koto wni me? Mte mar hasagho woren?A <hesitation> i hunu pumal taren eka smeri ta ni matut? Tromni niaku rke a pota te tubutu na niomi katun e yati sil sne yati hanigan tui sinna karke yomina kbe mua. age tsinenga twu hakats ke hatubuti kena hatubtu mia ni niga be mua. u katun te rehene naha tagala tun lolna a niomi tra u taru katun. nona kati tra maruei enuguku te niga tsponni tar a parpara pota Te hatubtu mera man hakats,"a poata te lala mamana niomi tsa ni niga maman aka karke akue hoana nabegen. Kue honegen bakute <hesitation> tratra nigi tanen bakute te tno kuini tanen. temne niga nin kumne antuen kuingi tanen te yomi nin <hesitation> akue kuigi tanen. ue ranga hatub tuenga niniga i tanen ktomna kue mas kukute niga hati hatimiaku tra pota tu terko waku aku haha manin ian kba kue sbenga emua mamana ka ti hatiaku tum e rehene pipito kapinenuku nakue a poata te kui eguakua mats tukui ti mar ranga miaku. e rsu nua sina te timar hatots miaku nontra pota. Noniku te <hesitation> ats ka te trenuguku noni ti mar hatots miaku nontra pota so i niaku rke akue taguhu putse naga tara hitots nu taru kukubei tra nona markto ti mar hatots miaku, e tsina guku e sasalan toa mioku. ktomna parpar poata Tu yati siaku e tsi naguku e kawi latu akue kuinega a tana tukui hana han. kumnu tati tagrian. Tukui hna lma tu tria kua bulsna, kue slegen kue galsienga hate korkorena na nate wa kannan aku nas. Tsa kue lu sota guma tre gaku muatu ruei nas akue stagme tru ruei. ramun kue hasaptu enga mats sopne i hana lme hoskuk na man tana man tukui. Ktomna ku mar ngilngil wa kungila tsinaguku ka lama bante tre hene sasala menuku. trats tukui rke nonte mar a hatots miaku tukui ni latu tra tu buei mani tu huata man tukui rke. <hesitation> Akui hatotsi. kui hatots hanigi bakute kui segen nonte mar tuguhu puts mega kua tana hitots na <hesitation> na tana kukubei tra man pota te la hamansna rke ktomna kate hatagla menguku a karke kue trenga amar koto tru tulala tersu hamansa ra parpar katun i niaku rke. Te mar hasobu weren mar kannan Man karke manka rke aga mne kukute lol enga poti mansa, age tra hamanse naga markto tru tulala te hatubuteren ba <hesitation> aga te labin enga markto hamansa tagaga. Noni a tuaka te tere nuguku i niaku rek.